Omanga kwali ne ndika nona okatshona, okwali nda tameke osikola po- po, okwali nda tameke osikola poitamalo okuza oone sigo ondondo ontimugoyi, ndee otshiima shoka ihandi dhimbwa monkalamwenyo handje, okwali handi, okwali nda tshitwa ndina omagano, ashike ngele ota tshiya peenzapo nda pita okwali handi kala ndili po, ndili komeshoga yakwetu, sho nee ndapiti ndili komesho ga yakwetu, opena ethimbo limwe kwali ndili mofive, okwali lela nda pewa omagano, okwali nda pewa omagano gandje kosikola, tandi pewa omagano kaalongi, ngaye tandi ka pewa itshewe omagano kaakuluntu kegumbo, osikola okwali ne hapandje omagano ngaashi ondjato homambo, tandi pewa eepena, tandi pewa uutenditho, no, tandi pewa uuparcel. iinima oyindji okwali nda pewa kosikola lela, ye aalongi, opena omulongi gumwe ali apandje okandjato, okandjato koko kena omagano, ko kuha mevalo lyomukulili, okwali lela nda zako kosikola nda nyanyukwa shaashi, otshiima tshimwe ihandi dhimbwa monkalamwenyo hanje shaashi okwali ndapita lela nawa ngaye tandi pewa omagano gandje ga gwana lela nawa.